Iu nun sugnu espertu di stu argomentu, anchi pirchì nun haju mai avutu un cani. Pozzu diri, pi chiddu chi haju liggiutu e pi chiddu chi haju ‘ntisu di l’amici chi hannu cani, ca l’armali havi bisognu di caminari e cùrriri p’almenu un'ura nta un jornu. Certu, poi dipenni puru di la razza, di l’età e di la saluti di lu cani stissu. Poi pensu puru chi certi razzi hannu bisognu di maggiuri muvimentu mentri àutri razzi sunnu chiù lagnusi, accussì comu li cristiani. Pensu comunqui chi li cani hannu bisognu di spaziu a l’apertu e nun stari dintra li casi pi falli nèsciri sulu pi li loru bisogni. Comu tutti l’armali hann'a aviri la possibilità di cùrriri e jucari quannu hannu disìu nta spazi granni. Mi pàrinu piatusi certi armali custretti a stari dintra quattru mura tutta la jurnata e quannu li fannu nèsciri li tennu attaccatti e li vannu tirannu puru ca vulìssiru cùrriri. Ci voli rispettu pi la natura di tutti l’armali, pirchì nun sunnu pupazzeddi ca tinemu dintra pi biddizza.